kona sem var beitt miklu ofbeldi í æsku í vistun á vegum barnaverndar segist óska þess að stjórnvöld tækju ábyrgð á

hefur ítrekað verið neitað um sanngirnisbætur sérfræðingar sem íslensk stjórnvöld leituðu til voru ekki sammála um hvað dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í

segir dómsmálaráðherra þess vegna hafi verið ákveðið að óska eftir endurskoðun á dómnum það er mikið undir í kosningunum í Ísrael í

dag en þær gætu markað endalok tíu ára valdatíðar Benjamíns forsætisráðherra verður birt núna klukkan sjö bæjaryfirvöld á Akureyri boða aðgerðir til að minnka svifryk sem mælist ítrekað yfir heilsuverndarmörkum formaður umhverfis og

segir raunhæft að stefna að því að draga úr notkun nagladekkja Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands hvatti til aukinnar samvinnu á

í sankti Pétursborg í dag hann sagði norðurslóðir í forgangi í utanríkismálastefnu íslenskra stjórnvalda

vill að stjórnvöld viðurkenni að hafa vanrækt hana og að hún hafi verið beitt andlegu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á heimilum þar sem hún var vistuð á níunda áratugnum Margrét Esther eða Esther ólst upp á mörgum fósturheimilum og stofnunum á milli þess sem hún bjó hjá í átta ár hefur hún reynt að fá það viðurkennt hjá yfirvöldum að ríkið og Reykjavíkurborg hafi vanrækt hana og ekki komið henni til bjargar þá vill hún fá viðurkenningu á því að hún hafi verið beitt andlegu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á í það minnsta tveimur þeirra heimila sem hún var vistuð á upp á sperru hann nauðgaði mér líka

ekki upp á marga fiska enda bjó hún aldrei lengi á sama stað ég held ég bara verið í fjögur skipti í fyrsta bekk ég hef verið tvisvar í öðrum bekk Esther hefur ítrekað verið neitað um sanngirnisbætur ég kannaði málið mjög ítarlega sko vegna þess einfaldlega

var dálítið sérstakt en í sjálfu sér var aldrei hægt að taka efnislega afstöðu til þess vegna þess að hún uppfyllir ekki formskilyrðin vegna þess að heimilið hafði ekki verið kannað eða þessi heimili sem hún hafði dvalið á vanrækslan og ofbeldið sem Esther varð fyrir í æsku hefur haft áhrif á allt hennar líf hún lifir í stöðugum ótta og á erfitt með að treysta fólki

stjórnvöld myndu taka þetta á sína ábyrgð

segi ég er bara á sparkvelli fullorðinna öll mín ár nánar er sagt frá

í kvöld íslensk stjórnvöld ætla að vísa Landsréttarmálinu til yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu dómsmálaráðherra segir að hagsmunirnir af því að fá endanlega niðurstöðu

vegi þyngra en kostirnir við að ljúka málinu strax dómsmálaráðuneytið tilkynnti í dag að dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í Landsréttarmálinu svokallaða yrði skotið til

dómstólsins fjórir dómarar við Landsrétt eru ekki að störfum eftir að Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri

að Landsréttur hefði ekki verið löglega skipaður dómsmálaráðherra segir að það hafi vegið þungt í ákvörðun ríkisstjórnarinnar að þeir sérfræðingar sem íslensk stjórnvöld hefðu leitað til kæmu sér ekki saman um hvað dómurinn þýddi við erum að óska eftir þessari endurskoðun þannig að það

þetta er stórt mál sem hefur haft áhrif

á okkar réttarkerfi þær spurningar sem vakna eru margar og menn eru ekki sammála um nákvæmlega hvað dómurinn þýðir við erum að gefa dómstólnum það

að túlka það og endurskoða þá niðurstöðu sem þeir komust að áður þá bendir Þórdís Kolbrún á að tveir af dómurunum sjö voru ósammála meirihluta dómsins og gerðu nokkuð harðorðar athugasemdir við álit meirihlutans Þórdís Kolbrún segir að það geti tekið átta

til tólf vikur að fá svar við því hvort málið verði tekið fyrir að nýju verði það gert sé óljóst hversu langan tíma það taki til viðbótar að fá dóm stjórnvöld muni hins vegar óska eftir flýtimeðferð þýðir þetta ekki að það verður áframhaldandi óvissa um Landsréttar hefði ekki verið hreinlegra að una þessari

að skapa frið um dómstólinn við erum hér með mál sem er fordæmalaust og

hefur haft mikil áhrif og mér finnst ekki annað hægt en að láta reyna á það sem þar kemur fram þetta

áhrif á önnur Evrópuríki og við vitum ekki hvenær það mun reyna á svona mál aftur þannig að auðvitað eru einhver praktísk sjónarmið fyrir því að láta hér við sitja en hagsmunirnir eru einfaldlega þannig að við hljótum að láta á það reyna sem hægt

er til þess að fá úr því skorið hvað hvað verður var eining um það í ríkisstjórn að fara þessa leið já lagaleg skylda um að tilkynna brot gegn börnum til barnaverndar hindrar þau í að leita sér hjálpar sjötíu prósent þeirra sem leituðu í fyrsta sinn til Stígamóta í fyrra höfðu verið beitt kynferðisofbeldi þegar þau voru börn fjögur hundruð og átján leituðu til Stígamóta í fyrra og er það næstmesti fjöldi nýrra skjólstæðinga sem hingað hefur komið algengasta orsökin er nauðgun Stígamót kynntu í dag ársskýrsluna sína það sem við höfum mestar áhyggjur af er að sjötíu prósent af okkar fólki var beitt ofbeldi áður en það varð átján ára og kom svo hingað eftir að það varð fullorðið til þess að vinna úr málunum sínum af þessum hópi höfðu fjörutíu prósent hvergi rætt ofbeldið við neitt fagfólk við getum ekki frekar neinir aðrir aðilar tekið á móti börnum undir átján ára án þess að kæra málin þeirra og börn eru skynsamt fólk og þau vilja ekki rífa upp fjölskyldu sína þeir sem fyrir

ofbeldinu verða glíma margir við lélega sjálfsmynd skömm kvíða depurð sektarkennd jafnvel sjálfsvígshugsanir og eiga erfitt með að mynda tengsl við aðra Guðrún segir nauðsynlegt að grípa til ráðstafana til þess að auðvelda börnum að leita sér hjálpar alveg eins og Barnahúsið varð til á forsendum barna þá held ég

að vera á forsendum barna til að mynda með hjálparsíma fyrir börn þannig að þau geti nafnlaust rætt mál sín og fengið aðstoð fyrri umræða um þriðja orkupakka ríkisstjórnarinnar stendur enn á Alþingi og stendur frameftir kvöldi enda átján þingmenn á mælendaskrá þetta er einungis fyrsta málið af fjórum sem tengjast pakkanum og því viðbúið að umræðan haldi áfram í vikunni sem fyrr eru það þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins sem einir á Alþingi berjast gegn þriðja orkupakkanum og fullyrða að

sé að framselja vald því vísa fylgjendur alfarið á bug og Brynjar Níelsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins biðlaði í ræðu sinni í dag til almennings að skoða málið betur þá myndi fólk skipta um skoðun að samþykkja þennan orkupakka ef ég teldi hann skaða íslenska hagsmuni bara aldrei getur verið að það sé verið að tryggja

með salami aðferðinni að við afhendum sneið fyrir sneið sjálfræði og yfirráð til

þar til við erum gegn vilja þjóðarinnar komið svo langt að við getum allt eins gengið í Evrópusambandið svifryk mælist ítrekað yfir heilsuverndarmörkum á Akureyri formaður umhverfis og segir ástandið óviðunandi og að nauðsynlegt sé að grípa til aðgerða í gær var efnt til átaksins grár dagur til að sporna við svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu götur voru

til að binda rykið og var frítt í strætó þrátt fyrir mikla bílaumferð var svifryksmengun minni en búist var við og undir

svifryksmengun á Akureyri var hins vegar töluvert meiri og hafa svokallaðir gráir dagar verið býsna margir að undanförnu

umferðin sé minni og alltaf frítt í strætó samkvæmt mælinum hér við strandgötu hafa loftgæðin fjórum sinnum verið slæm eða mjög slæm bara í apríl síðastliðinn mánuð hefur

nokkrum sinnum farið langt yfir heilsuverndarmörk skýringin er nokkuð augljós snjórinn er búinn að vera að hverfa og á sama tíma erum við að fá mjög kyrra daga og mjög þurra vandamálið er þó ekki nýtt þegar þetta er að fara margsinnis á einu ári

yfir heilsuverndarmörk þá er það óviðunandi þannig að við þurfum

greinilega að taka fastar á málunum á þessu ári hefur sjó verið sprautað á göturnar til þess að rykbinda en Andri segir nauðsynlegt að gera meira í fyrsta lagi að leggja áherslu á að nota meira af betri og dýrari

og svo hins vegar kannski að koma okkur upp betri tækjabúnaði til að þvo göturnar gera það meira en einu sinni á ári

sé raunhæft að Akureyringar dragi úr notkun nagladekkja núna erum við til dæmis laus við einn fjallveg austan við okkur Víkurskarðið þannig að það er að verða auðveldara og auðveldara að láta nægja loftbóludekk eða önnur harðkornadekk Ísraelar gengu að kjörborðinu í dag í kosningum sem snúast að

var birt núna klukkan sjö en niðurstaða liggur líklega ekki fyrir fyrr en undir morgun Bjarni Pétur Jónsson hvað segir

mjög erfitt eftir síðustu kostningar

tíu ára valdatíðar

klukkan tíu í kvöld

landgræðsla eru ekki bara mikilvæg til að berjast gegn loftslagsbreytingum heldur líka

jarðvegi frá því að spillast og hverfa formaður loftslagsráðs segir áhyggjuefni

frjósemi jarðvegs hafi minnkað á heimsvísu á síðustu tveimur öldum á fagráðstefnu Skógræktarinnar á Hallormsstað var fjallað um loftslagsmál enda hefur aðgerðaáætlun stjórnvalda gert kolefnisbindingu eitt af meginhlutverkum skógræktar sagði að eftirspurn eftir kolefnisjöfnun muni stóraukast sá ásetningur í Parísar samningnum að halda röskun

innan við eina komma fimm gráður á þessari öld kallar á umbyltingu þetta er ekki fínstilling á núverandi kerfum skógrækt er mikilvægur hluti af lausninni það er líka hægt að skapa verðmæti

framtíðarinnar sem við erum að vinna að samkvæmt Parísarsamkomulaginu þurfa Íslendingar að taka þátt í samdrætti í losun frá Evrópska efnahagssvæðinu um fjörutíu prósent fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu hlutur Íslands í því verður að minnka sína losun um tuttugu og níu prósent stefnt er að enn meiri árangri og kolefnishlutleysi árið tvö þúsund og fjörutíu annað gildir um stóriðjuna sem þarf að kaupa losunarheimildir og

framboð á þeim takmarkað jafnt og þétt við höfum fulla burði til að gera þetta og þær breytingar sem þetta kallar á eru breytingar sem eru til góðs það er hægt að ná til baka votlendi

klæða landið skógi þar sem það á við síðan er mjög mikil þörf á stórátaki í landgræðslu þannig að það er mjög margt sem tengist landinu fram kom hjá Landgræðslunni að þegar

jarðvegur rofnar og fýkur burt

hann og um helmingur lífræns efnis úr jarðveginum losni þá sem koltvísýringur kolefni sem er í jarðvegi er

undirstaða fyrir frjósemi jarðvegs alþjóða landbúnaðarmálastofnunin hefur lagt mat á það að náttúruleg frjósemi jarðvegs hafi minnkað um þrjátíu prósent

þetta er mjög mikið áhyggjuefni því það þýðir það að það þarf þá að treysta meira á tilbúinn áburð sem er áhyggjuefni rússar ætla að auka flutninga á norðurslóðum til muna á næstu árum og kynntu áætlanir þess efnis á

í sankti Pétursborg í dag forseti Finnlands sagði einna mikilvægast að huga að loftslagsbreytingum við uppbyggingu á norðurslóðum forseti Finnlands hrósaði nágrönnum sínum Rússum

fyrir að koma þessari ráðstefnu á en hún er sú fyrsta sinnar tegundar Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands tók þátt í pallborðsumræðum í dag ásamt Noregs Svíþjóðar Rússlands og Finnlands fjöldi alþjóðlegra fjárfesta var viðstaddur og Pútín Rússlandsforseti kynnti þeim og öðrum aukna uppbyggingu nýjar hafnir og aukna viðveru ísbrjóta til að tryggja

siglingaleiðir en hann gerir ráð fyrir að flutningar um svæðið

og Rússa á norðurslóðum og það viti á gott því Rússar taki næstir við formennsku Guðni lagði áherslu á mikilvægi þessarar samvinnu Vestmannaeyingar eru orðnir langeygir eftir því að hægt sé að opna Landeyjahöfn eftir veturinn erfiðlega gengur að dýpka hana og bæjarstjórnin hefur óskað eftir óháðri úttekt á höfninni á meðan koma ferðamenn að lokuðum

dyrum það er heldur rólegt um að litast hér í Landeyjahöfn í dag enda hefur höfnin verið lokuð síðan í nóvember í fyrra um þetta leyti árs í fyrra hafði höfnin verið opin í rúman mánuð en aðstæður veður og sjólag hafa gert erfiðara fyrir

liggur hér við höfn og það er ekkert vitað hvenær tekst að opna höfnina við bara óskum þess að það gerist sem fyrst fyrir íbúa í

Vestmannaeyjum og ferðafólkið sem langar að koma og skoða eyjuna og svona það er bæði fólk að hringja hvort við höldum að höfnin fari að opna hvenær við höldum að það gerist og svo framvegis

fullt af fólki að koma hérna

og þið getið ekki kannski veitt mikil svör um það

hreyfinguna hérna fyrir utan sjáum bílana koma

fólk kannski tekur einhvern hring hérna og tekur myndir svo fer það bara aftur

Reykjavíkur var sett í Hörpu í dag Dagur b Eggertsson borgarstjóri ávarpaði fullan

og Jón Jónsson flutti hátíðarinnar sem samið var í samstarfi við fjórðu bekkinga í Reykjavík leiðarljós hátíðarinnar sem nú er haldin í

níunda sinn er meðal annars gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn hátt í tvö hundruð viðburðir verða á boðstólum um alla borg í vikunni Akureyrar hófst einnig í dag en þetta er í annað sinn sem bæjarfélagið tekur þátt þar var hátíðin sett í menningarhúsinu Hofi en dagurinn hófst á tónleikum leikskólabarna og nemenda tónlistarskóla Akureyrar

í Hörpu gaman og spennandi búin að æfa mjög lengi

hátíðin er rétt að byrja

í dag og sólríkt var á norðanverðu landinu ekki er að sjá miklar breytingar á veðri til morguns en þykkna mun þó upp

annað kvöld og aðra nótt

fyrir hlýja suðlæga átt með rigningu sunnan og vestanlands í síðari hluta vikunnar Theodór Freyr ræðum við móður níu ára

helsta úr heimi íþróttanna Hannes Þór Halldórsson gerði í dag fjögurra ára samning við Íslandsmeistara Vals í úrvalsdeildinni í fótbolta Hannes segir að hann verði undir mikilli pressu með því að spila hér heima mætir Norður Makedóníu í undankeppni karla í handbolta í Laugardalshöll annað kvöld varnarleikurinn mun skipta sköpum segja leikmenn liðsins og belginn Eden

núll sigri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöld kona sem var beitt miklu ofbeldi í æsku í vistun á vegum barnaverndar segist óska þess að stjórnvöld tækju ábyrgð á málinu henni hefur ítrekað verið neitað um sanngirnisbætur sérfræðingar sem íslensk stjórnvöld leituðu til voru ekki sammála um hvað dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í Landsréttamálinu þýðir segir dómsmálaráðherra þess vegna hafi verið ákveðið að óska eftir endurskoðun á dómnum það er mikið undir í kosningunum í Ísrael í dag en þær gætu markað endalok tíu ára valdatíðar Benjamíns bæjaryfirvöld á Akureyri boða aðgerðir til að minnka svifryk sem mælist ítrekað yfir heilsuverndarmörkum formaður umhverfis og

segir raunhæft að stefna að því að draga úr notkun nagladekkja Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands hvatti til aukinnar samvinnu á norðurslóðaráðstefnu í sankti Pétursborg í dag hann sagði norðurslóðir í forgangi í utanríkismálastefnu íslenskra stjórnvalda þessum fréttatíma er